Matetiky sarotse ñy legimy biôlôziky, vokatsy ny ñy tane, voajanahary ;mendriky azy, mety aminy ñy viliny, ñantone :tsy misy raha reñy, sarotsy ilà, ñy famokàra azy sarotsy, ñy fambolea azy sarotsy ñy fañolokoloa azy ;manahaky anizayñy fañafara azy, aminy ñy foré andesa azy bakañy sarotsy ;zay ñy mahatonga azy ho sarotsy ñy viliany.